Vō nē sosai yēddə ye bureu bani jan dōo le'ke am ki bōobu makaranta nu nu bōot ang nne bi'a ye bure' ida bu yin tu' sonke' sosai me'e wa'a ja'a ye'ddə tunu bōot ae dō leke am ki ni mu har ogo dam bē'a bu nu bobad'a jung ē da əm bureu gam bama zəngə mu bu mini'a kə durə makaranta buna siin dō gə pa'at əm dēreu dəku da tu bōo ba har da like' numu em bu nna gomnati gə ko ēē nan mama vanga ama tu sone' ma sonkē gə ye bireu tu buni lēmbi gə ba yanka budu nyem bi'a ye bireu bō əm ba əm mu burə tuni tini vē le' bu har ya bu kang har bō əm nu bu'uk ba'a reu dabu bē'a kunu mōō bud ba ē ma sinii gə pa'at bunu mbē wa ēg bunu ba sē bē tuku na'a dureu bireu əə buru da di'ē reu gam le' am nu sengə bē tō bob mōo ma bətuku'ō sosai gam mbē wa əm nu bōog ba'a' sēngə. Fia'a dō bulun na sengə nne ma wa ma ranga nu burē na teē so ne' sosai ba manē yēbi yēdə da lein lm numu mō vuut eg bureu mbē nna' mba'e te kə ye bi na gə ye pa bunu vot ngə buru yē bērēu kə te'le pa'at ii ka gə mu bud ba'a sa yēddə ye bē lina amni mu reu ba sanii gə bureu si a'a ha nin da gə nii ri pa'at mbē tuku wa na gə wa reu bōo eg nu bōot ha da waya jung ba reu yeddə ni gə pa'at yemi ja tukunu bōo bun gomnati bur sa ii bii tu kunu ē da gə pantu sureu wanii də vaō ma kə nu bud ō ē reu ada bi'a nu bud nk'e'a ba rēreu mbē nyah nnya gə da ban wa bah tu ya okōo da lin əm nne mu okōo ya bu'ak ya le'ke əm ki num gə me' kō valu'ē bē tō bureu ko ni 'o' bē ra ko kunu bēra bii wa tō har be'n nu bōt a kii sosai tu'a hali'a'a piin nu vōo a bire' na bun wa reu kō da ran wa ye reu pana dōn ya lēke nu nu bōōt ek bi'a yeddə o' ma da ra nu vaō nne kēt bun do'o'. Gam yadda ni gə pa'at da lii əm nu mōo reu ne' bureu butu kō nyem nareu ba hagdm bə ma ye'ddə ba man dōō ba kan yebun birri mu bət ba sa yeddə ja'a ē da kan nu bōot a ga ē da hal bōo piin yeddə na reu bōt əm dōo yiddə lim am numu reu pa sak yē ku kuru si buni ja'a man mun ba buni o' duniya buni in dōrai tōo am nne ē yē mbē wa kən danə nii van də'a danə nii kin du'a wō et buni bō sē ngə gaskiya in dō pii pii damuwa tō bah koi ba ma kan si buni duniya bunii nii gə pa'at vanēb ke' dun nu wa nii gə pa'at in bērii ke bun nii ya ba man ken yēddə banne bureu tun yan mu mau ē da li do nu bōot a ga'a ē da ne' gə pət gab kunu gam bōorii bē wa ma ēt nu bout se'ngə aii wa yere dun dō ka mō du'ukə dii bō biu fou da'a kom ro'ak ka ō lam ē na sengə wa kə nu bōot sunke' a'a bēr na si kun nu bōt mu ma na si. A'a yeddə wu ma mə makaranta reu gaddə da lii əm ne' mu reu kana'a sēngə kō nnma songa ko da da ən lama wu ma gam me' mu gam tō ne' bii k'e' nab nareu a bureu kan'a ē pa bu nu bōt si ha bunu ne'b kam tu rii tuku banu ama yedda dawa nu bōot ba'a kana wa le'ra am numu reu mii mu gə butu damuwa usainii ba ēk yē bē rēu dlama nu vō be reu kan si bii bun pantii bun kan bu nu bōot pa ga ye bireu bōo ko mi yeluo gam bōo ma tu sa bo kumu ii lil kanē gə ar gō bun valim mbe se' sone' gə banē bireu mu bōt ba kana yeddə bu ko ii da kan mu bōt a ga har le' ke' nu mu har da muə munu ba reu yeddə ira bēn na sen ii tō to kun pii na gomnati kōo tōo seng dē b'e war re' mbe a maya kunu bōo reu ma'a jangi na buba ə reu ma ō ya ē gə ii do laō sonke' pii na ba bia yē birii mē kōo bur' sii ma ka mata ya ban bōo mu bōot ba kana yēda ye buri rue ē da lēnu. Ii dan wonə bit ga ba əm bur te əm mōo duniya buni reu bibi nii wa kunu bōot da na sengə kōo wa ye' reu kō da sa limi tulu mii tō siiri bob gə ba man yedda ba man dō ba valii yē bureu kunu ba banku bō ta yedda a rani gə pa'at man abun naguluō kō ma abun abun ma bu sun yedda da'ē a ganu burē reu ba mani gə pa'at ye bunii da gam bōo ko ye ra ni gə pa'at gaba'un duniya yedda nē gə pa'at rama reu ne reu mufanko tukunu na bēra ba bira ba dan ye bi el si ba yam bō dō bōo ek nu bura gamu gamu nu go'ae buni kə bud sēngə ko yii ma ban bē ni ga ba banku volaralim buku nu sēndē gə pa'at ba pin ye buru re' von tuku ban ngə ba sanba pii bukunu ye dē da ran nu gōod ba bēna ha bet na kunu koma a bun ko ya ba lake kin dōo ba yam bə nu bud ba si əm bē wa yaya yaəə ya kumu ē bē lēu seng' bia nu bōt ek kirii bi ya ye kumue'l gə ba mani'a biri lura ba pa nuhwa ba dam baikō je' vaksi bii da. Ba dan ye buri kə yedda ō jēd bureu ya'abun nu ma kareu one o jed singə pa'at kun kōo buta nyek ō jendō ye'ddə te' mkōo wandu gam wane' te mubu ōod ə gan bē ō jeri ya'u pa huu sōn sendi'a ya ga munə sonse' ne' gə aga ba ek ye bii ri nubob ko sengi bē wa bun da nuō bōot ngə ba pii ba sēm bē ba san kunu ba piin kunu gam je bire' reu ra num bure' re' a ga sende' gə pa'at ō mōo ya mu fa'ak tukunu nne bureu buri non buni raneb də bun kə kubun sa yōo mufa'ak gə tukunu əm bēe wən ba bun ēe nu bōot ek bə gə nya'ak wa'a re nuba kō tel'e'a ndo ba sa ndō hun da lun dō pii wa ye'reu yel an be' ya mpōo tem am biya hmm umm ba'ak ko tako sende' gə pa'at kuma inu ba bun he kun dō mpō hōnu gam ne' pii el ba bun da nun but ngə yen vēla ga gamye bure' ba ne' re' pa'at ēe sunu bōo ngə buni ga yap kan tureu ittii kə ye' le' nō a'a yedda nu bōt ē gah har ii da. In son ma na'a yēdda in bit mamaki bō bit ma nareu ama yē burē rii ek kumu gə lōkutē bii leē je' ba pan nu ye' bure bambeawa bun da nu bōt ngə reu, ba dun bōo bo bo rell hri sər gə pəl bun na bira bun ba bira ba valin bukun ko yeddə ye buri le' ra əm numu reu kiini ba sak in kubu si ba banku bōta ko sensndē gə pa'at ne' burii bon kə ye' buri re' abōo re' kan sindo' ba sagə ŋen si ba san ba sa ka yedda ban man dō kin yē bureu da bu ngə mugu ra wa pii tein ya pii hak kilō ya singə pa'at bunda mu bot ngə ba din a bu ru inu sa bun-na gurē pa'at ba pindu kunu koma ba ek ganeə wureu ba yedda yambō pa'at tunu bo'ot ə ga koma da bira reu ba paŋu oba ba yedin warr bō bō kō o' jet vaksi bit sii puye' ya bire bun le' bō əm numu kar kini bē wa'ek nu bōt sengə bob da ŋeŋ ma ban gə gamu nu boye' saide' ne'ah ek nu boddo bota hin nu mu bota nii gə pa'at gaba mbē bi wa ne eak ni bus sengə wa yē reu ne' bur' se gə kamu wara gabi ne' tō mandē sēnkii nii ba panu wa ye' bureu ba ba mbē kunu. Ba pi bo'o’ na se'm be’ bureu yedda ban ba sana ye buri re rii da ran mu bo're’ reu be’ nareu to'o’ sone’ wa ba bun da mu bud a ga har sai to'o’ ba bun be’ ya'a mnu do'o’ bureu gareu to'o’ sone’ ye’ bure’ ra reu bura yera gə sun vallion ndo'o’ vereu ba valin do'o’ hə dowa ba'ek nu bu kə daraja ba mbo’ kə e’ nu yedda ye kan wa ga nu yedda billoo'sende’ ga’ pa'at ba banku bo'ta ye bure’ rareu yedda wa pii ten o'ra kə hakkilo ora gaba daya guda nu rot ngə du na vaneb o’ ba'ak ka’ bota, ne’ buri bun kəye’ ba rep na e’ lo'ok ko se'nde'ri’ ba ye'nsii ba pii ye bure’ reu. Yeddə ira hin numu kəddo’ nu'ek nureu ba pani gə pa'at yam no̱o̱ ba te'm pir raneb ta sini gə pa'at mana buna bidi gə ba bidii ko ba mun sii’ koma badur e'a bure’ ri si ba'ek ge’ bure’ ri ba'ma e’ ne’ bura buma e’ dunə e’ ne’ ra man d'i'a se'ngə pa'at gə diira bun ye’ nu bo'ot ba gə ba pii kunu yedda le'ra əm numu reu buda ni gə pa'at va de'p da so'n kura ne’ gə pa'at nyem l'i'a gə pa ye’ ra se'n-kura ye buri ma e'e’ dae’ wuye'e mu bo'ot ek kii wuri gə burae’ da se'n yu bo'obo'o har kilina ko'mu ya sosai.